پینگوئن ٹھنڈے تاپمان وچ اپنے جسم نوں گرم رکھنے لئی کچھ خاص طریقے ورتدے نیں۔ پہلا، موٹے پر، پینگوئناں دے جسم تے موٹا تکیہ ورگے پر ہوندے نیں۔ جو ہوا نوں روک کے جسم نوں گرم رکھدے نیں۔ چربی دی پرت، اوہناں دے جسم ہِٹھ موٹی چربی ہوندی اے۔ جو جسم دے تاپمان نوں باہرلی ٹھنڈ توں بچاندی اے۔ صحیح <hesitation> جسمانی حالت۔ پینگوئن اکثر اپنے پیر اتے پورے جسم نوں اکٹھا کرکے برف اتے ہوا توں تاپمان بچاندے نیں۔ چوتھا، جھنڈ وچ رہنا۔ ٹھنڈے موسم وچ پینگوئن اکٹھے ہو کے گرمی بنائی رکھدے نیں۔ پانچواں، پانی وچ ترنا۔ پینگوئناں دے پر اتے چربی اوہناں نوں پانی وچ ٹھنڈ توں بچاندی نیں۔